ഏഥേ സന്തോശ പന്പനു വോര്ദിനി ഏന്കല വോലന്ദ। അല്വഛനമന്തന് ഏന്കല മനസേതേ തരേതേ വേതേ। വേതേ രേഥിഥി ഭവന്യലമന്ത മുദുന്ദു। നിജവഹിനേ സന്തോശ ഏന്കല ഗഥികുന വസ്തു। ഐതുമന്തതിപ്ന നിജവഹിനേ സന്തോശ ഏന്കല। മനസേത നേമ്മതിതിപ്ന ഏന്കല മനസ നേമ്മതി। അഥിഥിനുന്ദദ ഏന്കല കുശി അഥിഥുനുല। അനു പന്പനു ഉന്ജ അര്ഥ ഗോല്പുന്ദു അവേ രേഥി। ഏന്കല ബേതക്ലേഅനില കുശി അഥിദിദുന। ഭേതക്ലേഅനില തലിപവന്ദു ഭാതിയവദ। ഉന്ജ സന്തോശ ഏന്കല മുദിസപുന്ദു ഏന്കല। സന്തോശ കോര്പുന്ദു ഏന്കല ഫ്രിഏന്ദ്സ് ഏന്കല। ഗലയരി ഏന്കല ദോസ്തിന സന്തോശ കോര്പുന്ദു। ഏന്കല ജിവന ഏന്കല സന്തോശ അഥി പ്രീതിഥി അനന്ദതേ കല ഓദു അവേ ജിനി ജവഹിന ജിവന।